ʻO Saint Patrick he kane o ke Akua ʻAʻole he kanaka Ailiki ʻoia. He kanaka Pelekania ʻoia. Ua aʻo ʻo St. Patick i ka poʻe Ailiki e piliwi ʻia i ke Akua a me Iesu. Nui nā poʻe e piliwi ʻia e ke Akua a ua hoʻohuli kō lākou nohoʻana no ka mea o St. Patrick.